ko´o ña sitiuntiu ñuu ntiu ku ña kuu ko´o taxi yá´a sii ko´o ña kee ntayuli kasintiu só ñaka ra sa ntiki ntiñu sitiuntiu´a nityi ta ni kua ixta ni kua sía´ni ra ta´sa xaxintiu yá´a siasintiu ñaka hua santiu ñuu ntiu